<hesitation> Raha tiako an de aleoko mahandro an mahandro an-tragnoko, satria raha ohatra mandeha amin'ny restaurant zaho de mety bitika le sy afa-po amle sironle raha ohaniko sady bitibitika fa raha ohatra hoe an-dragnoko zaho an, de itia-amzegny ny itiavako anaovana azy si le sirony.